व्यवसाय विभिन्न प्रकार के होत है जो विभिन्न उद्योगन और क्षेत्रन में फैले भए हैं। जिनमें से कुछ ये प्रकार हैं कि एक व्यवसाय, खुदरा व्यवसाय, थोक व्यवसाय, ऑनलाइन व्यवसाय। सेवा आधारित व्यवसाय जे वयजडिक व्यवसाय के अंतर्गत आत हैं। उद्योग निर्माण उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी निर्माण बुनियाद ढांचा ऑटोमोबाइल उद्योग, कृषि उद्योग, खाध और पेय उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य उद्योग। ऊर्जा उद्योग पेट्रोलियम उद्योग पर्यावरणीय उद्योग जे सब उद्योग के अंतर्गत आत हैं। सेवा उद्योग वित्तीय सेवाएं बीमा शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन और यात्रा परिवहन। मीडिया और मनोरंजन कानून की सेवाएं परामर्श ये सब सेवा उद्योग के अंतर्गत आती हैं। प्रद्योगिकी और नवाचार सॉफ्टवेयर विकास वेब डिजाइनिंग और विकास डेटा विज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई साइबर सुरक्षा डिजिटल मार्केटिंग ई-कॉमर्स गेमिंग उद्योग। और पंच खुदरा और व्यावसायिक सेवाएं सुपर मार्केट, फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल स्टोर, ज्वेलरी, व्यवसाय। ये सब अन्य अन्य प्रकार के व्यवसाय हैं इसौ फैले भए व्यवसाय होत हैं।